Ah wanu gəsimi, gawtəl mi nə ɓawnə abarw re rə sə nilwanu may kamsimi gasimi sə mi bə' mi kpi sə mi bə'nə' tomsə' yakimi doŋa. Ah tew kaw daŋ mi kə gawkə sə akə gawkə' nə gbani kay mini i yalu ən daniel akə riwdəgə ni ani sə an gewtə'nə' nə' zum mene abarm nə bawnə niŋkə aa danə ryə abarw. Sə ən may kə səw nə mi utəm ɓawnə aw ryə abarm niŋkə' rə kə', aa mari rə. Sə mi gaw mi tə'ə' sū min to daniel, mə mi mi, mi ren gɨkə makaranta ra. ən gəgə mə gɨ makaranta rə- mə kən gɨ makaranta rə ni rem ren kamsəgə məren, resəgə musə pa. Min to mi mi rə, ar kaw rə mi kə' da gangə rə nore abarnn nə' kə' tew ai pa' rə nore an i naymi. Min ar kawrə kə mi yirgəyin səmi ɓawnə abarw nə niŋkə ni riwdənə abarn. sə mi nə' mi gaw. Sə nasara marəm am bə' mi kə ɗakə rə. Kay agəsimi nini rə. Gam nini mi ren gɨkə makaranta rə. ən mə gɨ. Sa mi lūū mi gɨ makaranta rə. Mi re makaranta ra, mi zangə makaranta mini. Niisə mi bə'nə' səmi kūsə niŋkə nii aa kəsənə aa ni sə mi lūū mi gɨ gbakə ryə. gasəsələ sə gasumi sə ən mi gɨ nə makarantarə ali niŋkə wan ən ani aa kamsimi gəbəl, yakəl. Nə resini sə mini musə pa, wan ən ani aa ɓɨmsimi doŋa. Mi kə da re makarantara rə rə kə' niŋkə al mi mi arsə mikə dinə ay rə. Niŋkə mə zobar niisə təəsimi ami, mi mə min kpi. Kuma wan ən ani aa gəsimi. Gam niŋkə mi yiryin bə' mi da' mabu tebartə ryə. Nə pilya bə' i re miren 'yalkə, nə' pilya bə' i remi ren 'yalkə. Mə zo tew kaw daŋ, gam, makaranta mi da gbakə ryə abə i dawdə dini i zani ən baa losu i kəm laakə ən məza jimeta di. Ani mi kə da zangə makaranta rə, mi kə re waykə ami rə. Ama, wan sə gasini sa nii dantel gasimi sə mi bə' mi kpi sə mi gɨ nə makaranta rə ani, wan ən ani, niŋkə mi kə resə musə pa. Aya bə i kinai 'yalkə'. karmi kan. Aya bə i kəmi 'yalkə karmikan. Niŋkə mi kə da gɨ mi kə da kpi ur nilsə tāāsimi anə kə' niŋkə mikə di aya? Gam nini maykə təəsəm wanu mə gaw mə gūtə mə ritə' mə gɨ man marəm rə ryə. Mə pe, mə kən pe zə'ə' a abə mə ren ɗakəgə gəbəl sə' pā. Ama məkən may kay i da i tə'ə' su ma ɗakə ən monə', niya bə' kə' niya be re bə kə to zə'ə' a abə mən di. Wanu kan kən kpəyləm paga mən di. Nay ywasən mə re 'waykə wanu sə bə ni an bə' rə. Mə kən si tə'tə'tə'k, tə'də' tək, ai aa gə rə. Gam nini ani may kə tə'ə' səm ən mə bə' wanū ani, mə bə. Zə'ə' a abə re m ren gəsəgə sə' ryə. Zāā a abə' mah bə' remren karkə'. Mo bə məren təəgə kay, man, nə' yaw manu nə' mabu manu. dəl manə bə' ren resəgə musə pa. ni ani gəgə. Niŋkə' mene ai ən kā aa kpi niisə i tə'ə' sene ən kā re kā gənə makaranta rə ani rə niŋkə, mi kən si tāktəktək. i kə kemi nə al bə' kə' tə'ktək. Ama mo zo' niŋkə nə niisə mi kpi, niisə gasinimi sə ən mi gɨ nə ani. Mi mə min kpi. Sə niŋkə mə, niŋkə mi kə resəgə musə pa. Ani wan ani aa karmi doŋa. Kuma mi kə təəsəgə kala may bə' i kən gasū i kə tə'ə' ən, mo mə bā ni ani, gam mə kə dā, məkə dā bə' wan ani rə, zāā a abə mə re doakəgə gəbəl, lə wan ani kən kar man rə pa' rem ren boawsəgə səw. To netə' kar kə en aa gisə kə' zəgbe. Gam nə' kə' ga ge' wanu sə i, tə she ani, karən ka bə' ni ani, ani, aa ge'rə. g ən aa dawdə e'n temlə pa' ām. zə'ə' a abə kə dawdə lə e'nə ali, mo 'wakə kashe kan. Gam mo may sə mə tə'ə' mən be niiva ben temlə pa' ani ən bi tan sə be' bə nə tomsə' ka, ma'y ma'y kə' aa wawa gə gbay gɨmni rə. Sai i kən də' ma. Mən tə'ə' mən temlə be nə' al kə' re be ren bəsəgə wanu ben be ge ani ən birə mai may kay an kətələ aa ām, kən təə' səm mə kən kpi rem ren karkə. Kuma mə ren bənəgə tomsə. Mə kə bən tomsə' <noise> rem ren ɓɨm nəgə. Mə ren ɓɨmkə ə musə pa. Man nə man nə zul retə' manə bə' mə ren ɗakagə gəbəl sə' gam nini, mi kə tə'ə'səgə may piya bə' i kən tə'ə' su wanu so re gəkə ani kə' mə gūtə, məkər pe rem re karkə. Məkə dā pe rə zə'ə' a abə, may ay man ma go. ūkaykə aa təə səm. Monə' mən be kpi rə man ma go' mə kən kpi yakəl bə' man məre mentəgə. Ami wanə ani aa karmi doŋa wanu sə ūr ay təə' simi ani kuma min kpi min dū. Gbani kay mini kuma min kpi min dū wan ən ani aa karmi doŋa. Niŋkə, ən niŋ ani sə mi bə' mi yiri, ama mi gawgan mabu tebartən' ryə, mi yiri, i' 'yal mi 'yan mabu musəpa, mi yiri nə' pilya bə i laa mi lan ən mə' za mə' bə' ani, mə za mə' bə ani. mi yiri mi laalan. Mi lūūlūn mi laalan liikə' min may mi pe fo' warkə' minə ɓa', ar min mi ge renini ay miren rekə'. Mi kə tā'ā' min mi ge reni lūma rə ko kalai, aa, ko shigari di, ko yola pa' min may bə' mir en rekə. ani dikə ryə mi kə' dā gɨ makaranta rə. Mi kā wawo ami rə. Mi kā di ar pirə ya? Niŋkə' i kw. kaw i rwidə turanci aw mi kən si lɨa. Ama mobarzo niŋkə' min dolə niisə ūr ay təəsini mi sə gasini mi sə mi kpi nə ani. Min bə'nə' tomsə' kuma, niŋkə yakəl ali nə' gəbəl min mikə' ɗakənəgə tɨŋtə'm. Wan ani aa karmi doŋa. Mi kə tə'ə' min mi tə'ə', tən, kə' zum am ɓam, mikə tə'ə'kə' bə' ka' kərlə. Mi kəw doləgə bə. Mari kam i gaw ar maw rə sə' kə tə'ə' sə'm wanu kə' mə' kpi, mə bə'nə' tomsə. Məkə'n kpi kə tə'ə' ən mo gbo gbani ai, wan mə kə' bə' ni ani kə' mə re rakə' pa rə, maq mə gaw lɨlɨ a mə gūtə. Niisə təəsənəm ami mə kən kpi mə ren fərkə. Mə tə'ə' mən ben be gagan. zə'ə' a abə kə' məkə karə makə' ən to dire i tə'ə' su tə'n mə 'wakə rə ya niŋkə ɓa maman. Niŋkə i tə'ə' sə mari, i tə'ə'sə mari age'rə, zanə kən karə aa ni. Kə aa si aa gɨ nə gotə an <noise> mabu awomi kə' mi ka. To maka wanu wə i tə'ə' ən mikə mi ani kə aa artə aa war, ani kə awar. Ama, gbatə bə' wani ani gəgən ninkə gawni mi tə'ə' nə' min gbatə bə' mi kpi daniel rwidəl ali sə mi gɨnə makaranta rə ali niŋkə min gɨnə min gbə bə. Ani, yakəl gəl. Mikə tə'ə' in mi tə'ə' tən har zum am ɓam nil səm. I āw i si, i dawdə'nə' sə ən ka bə nə' ani karmi kan doŋ. Niŋkə' ən niŋ ani har ā bishara kusini nə' marəm gəwlə pām bə aa dā āw akə resəgə musə pa. Ani mi kə dā gɨ, makaranta rə sə mi kə 'way ɓetəm ami rə, mi kə' re dikə ar pirəya? Me zo niŋkə mabu i nə' nware i 'waykə nware ai re rə i re laakə mi i remi 'yalkə tetə'ryə sə mi re gawkə' mi re tə'ə' kə' wanu. ani wanu gəbən doŋa. Ani wan ani aa kamsimi musə pa, kuma aa gəsimi. Gam niomi i, i za āw bə' mi kəy yurəsə jiwlə kə' bə' i gɨ in gbamtə lə, kə' gɨni in gbamtəl le wombəl gal ham nə kə' nə' wanu i ai aa, nasarai sə i gutə sə ən gəgən kā gɨ ēn marəm ryə, ka zo niisə re renəgə ani zanə' marəmtə' enə da ya. Niŋani bə' marəmtə yayan. Niŋkə abəy bə' bərə aa kə tə'ə' səgə mabu mo 'wakə i kanə kan sine. Mo 'wakə zanə. An monə' məkɨm dam am re ye ren lɨsəgə marəm. wanu marəm ēnə təə' ani ən kā bə, mə 'wakə sai aa bə'rə kə' aa kpi i kaw marəm, ghə' i kaw bə' nə marəm i nə. ɛ' bə' nə' marəm e' nə. ko e' aa garəgan jiwlə siye gəwlə pa' ai, gaye marəm gəwlə pa a'm aa kə' rwidəgə ai ya? Bə mi mi rə. Mə wakə ā kə tə'ə' kə ən a' rwidə marəm gəwlə pa' am kə ma 'wakə, həw se i gatərə kɨm sə ryə. To e' bə' nə' i kaw kaw i gasene sə ən kā resənə musəpa ani ē bə aa gasə mabu kaw e'nu ā boaw marəm e'nə nə' temlə mal, niisə aa resənə musə pa ani. Wan ani, lubarubar ni ani sə karmi kar gə'rigə. Wanu kan səw sə mi re tə'ə' sə gə pā rə. Jiwlə kə' pawshe nay pa' ən niŋ ani. <noise>